Énodulu dúlu epiaemelim, efiġalo muḃaaśapinze aṗaamitĩi. Miinini eḃe, íñaɭelo níbii nídus nivũ; nimuinini ɦieḃo oḃarae timiġalo butieñ ḃuree eñaḃanevũ ɦuoho ṗoho haniġuna ġúfiiġi nelanedus mofoḃara fíhi.